Fandrosoan̈a an̈aty jerinakà vônaloan̈y bôka, an̈ao bôka amy raha raiky helihely man̈onga man̈onga man̈onga man̈onga karàha ohatra man̈onga riziky in̈y zen̈y. Na avy eo raha ratsy niain̈anao taloha mia-miamanjary tsara izy afara.